Mmire deɛ yɛ aduane a nipa bebree ani ɛgye ho. Wɔde ɛyɛ nnuane ahoroɔ bebree. Na deɛ me ne wo ɛka ho asem yi deɛ yɛ mmire a yɛakye. Na kwan a yɛfaso yɛ mmire a yɛakye yi, deɛ ɛdi kan ne sɛ, wo nsa ɛka mmire no a, na wo de agu nsuo mu. Na wabɔ mmɔden ahohoro ho, bɛhohoro ho mprɛ bebree sɛdeɛ ɛbɛyɛ a fii no a ɛhyehyɛ mmire no mu nyinaa no ɛbɛtumi afiri mu. Wo wei a na afei woapɛ ɛyɛ silver ketewa bi na ɛno mu no wode sam ɛne maako na afei nkyene ne garlic ɛne kosua yɛabɔ na wɔde afra. Wo de ne nyinaa afra ama no ayɛ kama. Na s[ wo wei a wo de mmire no ato mu. Ne nyinaa no wɔyɛ no na afei, wo de w'awan a wo de agu deɛ yɛfrɛ no frying pan mu no asi gya so. Nti awan no ayɛ hye no, wo fa mmire no a na wode bɔ ɛyɛ nneɛma a wɔafra no ɛmu a na afei wo de ato awan no mu. Wo yɛ no saa wo de to awan no mu a, wo deɛ wo wei gyae ma no nsi so, ɛkɛ bɛyɛ sima du ɛkɛ sima du nnum no wobɛhu sɛ mmire no ɛne deɛ wo de ato awan no mu no abene. Na wayiyi. Wo yiyi wie a berɛ a ɛsi hɔ no na kyerɛ sɛ mmire no abene a wobɛtumi adi. Na wo apɛ wo drink bi a wo de bɛbɔ so na 'wɔaserve' wo ho kama.